شوف أنا من وجهة نظري أعتقد إن الأطفال زمان كانوا سعداء أكثر ويشعرون بالسعادة أكثر من الحين، لأن الحين في ظغطا ظغوطات كثيرة على الطفل أول شي عنده واجبات منزلية كثيرة عنده كمان أنشطة خارج المدرسة، وكمان عنده ضغوط عشان يحقق التفوق وكمان في مشاكل إجتماعية زي العنف والتمييز والتغيرات السريعة في المجمتع كل هذي تخليهم زمان كانوا مبسوطين أكثر.